Magnano akoa e iahy aloha zany i salady zany manko sy mahavoky fa iah zany ohatra hanesika hoe aleo zany magnano mofo salady igny zany mba misy ventiny zany igny, fa raha salady anao kafioky avao indraiky hoagnignao, da indraiky sy ampatigne sira da kafioky gn'an'igny refa aveo, fa raha misy mofo zash izy mba misy ventiny mba mahadigny a troky.